alla Hörpu þessa dagana því Íslenska óperan æfir nú ævintýrið um Hans og Grétu og frumsýnir á sunnudag í systkinin Hans og Gréta ég er strákur eins og allir sjá og ég veit ekki ég er Gréta ég er kannski svona einu ári ég er pabbi Hans og Grétu og heiti Pétur við erum ekki mjög rík þannig að við og

ég geri í rauninni er að selja kústa þegar gengur vel að selja kústa í staðinn fyrir að koma með peninga heim og mat þá drekk ég bara dálítið mikið fyrir peninginn og mæti sem sagt fullur heim og þá er mamman búin

senda börnin að má

þetta sé bæði klassískt bæði tónlistin sem var samin átján hundruð níutíu og tvö og

svo eru auðvitað

síðan átján hundruð og fjörutíu eða eitthvað um það bil þannig að þetta er eitthvað sem er búið að lifa lengi með þjóðum og það er mjög skemmtilegt að setja þetta upp núna í aðdraganda jólanna mér finnst gaman líka að sjá þá í rauninni muninn á ævintýrinu og þessari sögu voru með hana þetta eru sex einsöngvarar einn strákur og fimm stelpur og þær eru allar að syngja í fyrsta sinn hjá Íslensku óperunni þetta eru krakkar sem hafa allt það er gaman að vinna með svona mörgum ungum söngvurum ég held að þetta sé fyrsta uppfærslan þar sem ég er elsti söngvarinn í sýningunni ég hef alltaf verið í yngri kantinum en nú er ég orðinn elstur hvað er það sem gerir það að verkum að þið sækið í klassíkina eru allir allir sem taka hérna þátt gamlar sálir ég held ekki ég held að þetta sé einhvern veginn strax og maður leyfir þessum töfrum að taka yfir sig þá ég veit það ekki maður þarf að þessi svona týpíska tónlist er

aðgengilegri að svo mörgum leyti en það er eitthvað við klassísku tónlistina

þegar hún næ manni situr hún föst við erum auðvitað að opna óperuna fyrir ungum áhorfendum og fjölskyldum þeirra er þetta ævintýri ekkert of óhugnanlegt fyrir börn samtímans nei ég

þetta verður mest bara skemmtilegt ég held ég held það algjörlega þetta

eru náttúrulega rosalega grimm og þau voru lesin fyrir okkur sem börn svo ég veit ekki við erum ekki skemmd en

fleira um að vera hér í Hörpu því annað kvöld fer fram tónlistarhátíð Rásar eins þar sem ýmiss konar dýrð verður borin á borð fyrir hlustendur og gesti Hörpu er það ekki svo Halla Oddný jú svo sannarlega tónlistarhátíð Rásar eins ber yfirskriftina efnið og andinn og er í mjög knöppu

hverfast um þetta þema og svo verða líka svona sérstök

og þau hverfast líka um þetta þema þar kennir ýmissa grasa upptökur af gömlum miðilsfundi viðtal við

ýmislegt fleira í þeim dúr og við erum hér strax byrjuð a ð heyra svona ef kalla mætti smjörþef af því ber fyrir eyru og augu á morgun já svo sannarlega hérna eru þær tónskáldið Þuríður Jónsdóttir og fiðluleikarinn Una Sveinbjarnardóttir þær eru að æfa verk Þuríðar sem heitir farvegur og hér heyrið

alveg ótrúlega falleg og skemmtileg og óvenjuleg stemning þetta er sem sagt alvöru íslenskt rok úr Borgarfirði sem er búið að beisla hérna í þágu tónlistarinnar

hugsar út í það bæði andblær og efni á hreyfingu þannig að allt rímar þetta það bæði andblær og efni á hreyfingu þannig að allt rímar þetta

á